Keniya tun ,han dia nɛɛ ba we ro Ogali, munh a benɛ kenianra wure zun mawe'anu. Abie mun aba pla nasiɔnali, ma ho sukumawiki, ba cururu zunbu mɛɛa ho ugali nɛ a ba pla natiɔnali yirɛ yirɛ mi.